listir og menning geta nýst sem hluti meðferðar við Alzheimer og heilabilun tónlistarkennsla og önnur listræn tjáning hafa gefið góða raun við meðferð sjúklinga og síðustu ár hefur viðleitni íslenskra

í þessa veru skilað markverðum árangri

með tvo helstu sérfræðinga okkar í tónlist sem meðferðarúrræði hjá einstaklingum með minnissjúkdóma Halldóru Arnardóttur og Magneu Tómasdóttur Halldóra þú hefur verið að fást við meðferðir af þessum toga í áratug með góðum árangri segðu okkur frá því já þetta er verkefni sem byrjaði tvö þúsund og átta fyrir tíu

árum í gegnum arkitektúr ég er listfræðingur og hafði ekkert komið nálægt Alzheimer en við fengum það verkefni að teikna stofnun rannsóknarstofnun fyrir Alzheimer og við vorum að hugsa um meðal annars úrræði og meðferð án lyfja sem gætu orðið hluti af varð þá til sem meðferð út frá þessari byggingu og ég fékk það hlutverk þarna í teyminu að hugsa um mannlega þáttinn en þessi bygging átti að vera í brekku þannig hvað gerist í brekku

sem ég leyfði mér að leika mér með ilminn útsýni

hluti af hvernig við upplifum umhverfið og út frá því spunnust spunnust smiðjur við höfum unnið með myndlist bókmenntir kökugerð og og leikrit eða leikhús þannig við höfum unnið með tilfinningar og hvernig þær geta brotist út

mikilvægt að vinna með listamönnum vegna þess að þeir hafa þá eiginleika að ná til innri mannsins innri sálarinnar og og þess vegna leiðum við þetta í gegnum gegnum

listamanninn og sálina til þess að komast að minningum sem sem eru hluti af tilfinningum manneskjunnar sem sem sá sem hefur fengið Alzheimer missir

skerðingu á minni eða minningum og þetta

koma að þeim aftur brotna og brýrnar á milli þetta er leiðin til að komast að þeim aftur bara aðra leið og við höfum unnið þetta koma með þetta til Íslands í gegnum

listasöfn Listaháskólann og Háskóla Íslands

höfum gefið út bók á að hjálpa til við að opna umræðuna um hvernig listir geta geta hjálpað og farið alla leið til þess að örva og virkja tilfinningar og tjáskipti bæði einstaklingsins með Alzheimer og aðstandenda það er mikið atriði líka að ná til þeirra einmitt það virðist vera

gróska í

þú rannsakaðir þetta sjálf í meistararitgerð þinni og hefur verið að kenna hér á landi segðu okkur aðeins frá þinni vegferð inn á þetta svið já það er nú þannig að báðir mínir foreldrar fengu heilabilun mamma var rúmlega sextug og við gengum með þeim fjölskyldan sem sagt þessa vegferð greindist pabbi með Alzheimer

pabbi spilaði á píanó harmonikku og saxófón og við notuðum tónlist mikið

þeirra ummönnun þannig þegar ég fer

finn ég þarna farveg

nám þá opnast allar víddir og ég fann farveg fyrir því að sameina mína reynslu og mitt fag ég er klassísk söngkona í grunninn og þarna gat ég fundið flöt til þess að sameina mig

hluta af mér síðan þá hef ég verið að vinna á ýmsum vígstöðum með fólki sem er með heilabilanir og í tónlist og er núna að kenna námskeið í annað sinn hjá Listaháskólanum sem heitir við förum í Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð einu sinni í viku í átta vikur ég og fjórir nemendur og erum með kjarninn í þessum smiðjum er

og það eru átta íbúar Sunnuhlíðar þrír starfsmenn og saman myndum við hóp og tónlistin verður farvegur samskipta okkar á milli einmitt eru einhverjar vísindarannsóknir sem undirbyggja þennan árangur sem þú lýsir já það vill

svo til að að fyrsta smiðjan sem við gerðum í gegnum myndlist

og fórum á safn og fórum í gegnum myndlistarsýningu og og fengum svo nemendur til að til að vinna með og myndlistarmanninn

það var gerð doktorsritgerð um hana líka mikið atriði fyrir okkur að skrásetja þessar smiðjur mikið og halda sama kerfinu

þannig

að endurtaka og bera saman ef þetta verður gert á fleiri stöðum þannig hún gerði hún fór

öll myndböndin alla þessa klukkutíma til þess að telja

vegna þess að læknarnir að læknarnir og læknavísindin en það er ein af þeim gagnrýnum niðurstöður á því sem við erum að gera það er ekki nóg að sýna eina mynd fyrstu smiðjuna og það kom í ljós

ef ég man rétt sjö hundruð tuttugu og átta minningar út frá þessari

því fellur og stendur þessi félagslegu samskipti og það er það sem við komumst á raun um þetta málþingi á vegum Listaháskólans hugarflugi á föstudaginn

fyrir komuna í menninguna

um höfund einnar fyrstu